Preferisu tüti e dui, ma vist che sun italian, anduma për ël mangé italian, cuindi la pasta, tante verdüre, la früta, i dus e pöi i mesican cuand a fan le coze ch'a mangiu a van giü pezant cun ël peiver e ël peperuncin